Quannu pensu a lu misi di Dicembri pensu a lu Natali di lu nostru Signuri. Pensu a li vacanzi, a lu stari 'n famigghia, jucari a carti, a sett'e menzu, a cucù, jucari a tùmmula. Pensu a la Missa di la notti di Natali e pensu puru comu canciau la manera di vìviri sti festi, ora ca li famigghi sunnu menu numerusi.